Ndi gnokho gnagna, ndi fo gnagna ndi fo <hesitation> fiti dji nokho, kom nguéri bassalé ké réy, nguéri dji léy. ndi gnokho léy, ndi sapé léy, nguéri sapé ley li ndi foronto lo toungo ŋa ndeu goro ado sapp ado sappéee kitéré nthiappé, ndi kén nkha kéféy ndi fotonto ley ndi bassalé ley, ndi goro. Nguéri dji lo guiné ké dima bé ndi kha rey, aga khaaté, ndi maro nwankhi, ndi séguéndi, maro kégua ségué ndi yankhandi, ndi tomou ma sappé ni baga ma ma baga, sapé nguérr baga li ndi maro ké ra nokho ŋa, maro ké nguéri rey, aga moy dima bé nda agandi kati mbolou khoré, yo ndi <hesitation> nokhouni nthiéla ni gnokou mbagandi ndi nguiné ké yankhandi ndi takhandi, nguéri takhandi falé, ndi yigué lambourou mboy, ndi nthioro nkhiri, ti nali yarkhata, yarkhaté mpalé ndi gnigabaté nthiéla, nda khoro ndaga ro gnaŋa nkholé. Nga dougouta ntaŋi gnakhamé, ni gnakhamé nkha ni mouli na déré gna soro ado fouto, dioura gnani.